أقدر أتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد جداً وتعلمت هاي اللغة من الصغر وأفهم الناس من خلال الأفلام والمسلسلات اللي أشاهدها <hesitation> أقدر أني أتكلم بطلاقة وأفهم بشكل أكبر من أني أتكلم عشان أنا من مدة طويلة أحضر هاي المسلسلات.